Almakaci kam no ɗum huwirta, kanjum woni a sornaay kooli maa kanji ɗiɗi, sappordu e koola ngorga, sey keɓa ko taƴataa, sey maɓɓitaa kooli maa, taa maɓɓitiiɗi, sey ngaɗa ko taƴataa ɗum hakkunde laɓi almakaci ɗum, sey ño'a kooli maa, ño'aa ño’itaa, ɓiɗɗa ɓiɗɗitaa, ngaɗaaka taƴugo.